מ- לייטערס ווערן גענוצט צו קענען ארויפקריכן אויבן פאר אסאך מינע סיבות זאל מען קענען- ווילן ארויפקריכן אויף עס. אדער אויב מ'וויל עפעס אראפנעמען וואס ס'ליגט אויף א הויעכע פלאץ, אדער אויב מ'וויל ארויפקריכן צו קענען פיקסן עפעס- פארעכטן עפעס, אדער פאר כל- אפאר מינע סיבות זאל מען ווילן- קענען ארויפקריכן אויבן.